हायल मुञे इरेग्यूलर बर्फाचे लम्प्स अस्तात जे बॉल कसे अस्तात ते खूप भयानक अस्तात। वोडल्या प्रमाणान बर्फाच्या डोंगरां वोईर्सून घडघडान साकाइल पडेल झाल्यार ते जाए तितके वोडले जायत रावतात। आनी तेंका अडोवपाक खूप कठीन अस्त। पुण तें अमच्या हातीन नस्तात ते कुदरती अस्तात जे अपूनात तयार जातात वाऱ्या वांगड़ आनी अपल्या वांगड़ काळ ग्यूवून येतात।